Ka̱ ashe ìzun te mmayi ká̱ ape pa̱ gba̱pchi ama̱n pa̱ mparəm and ape va̱ te mi kung wan ta̱ ape aga zəng, ape aga mparəm, ape aga shatɗing, pe ga nna̱ɗing, pe ga tukun, pe ga kpa̱ɗing, pe ga fangshat, pe ga nna̱ne, pe ga fangzəntəng, pe ga gba̱pchi, pe ga gba̱pchi azəng, pe ga gba̱pchi aparəm, nna gwang te yang ìzun pa̱ zəng, te ka̱ ashe ìzun ta, te ape pa̱ zəng zəng pa̱ gba̱pchi ama̱n pa̱ parəm kang a yang ìzun pa̱ ìzəng, agba̱pchi aparəm te ape va ta mi gba̱p nza̱m akrimin ká̱ kpa. Ape aga gba̱pchi azəng ǹnyite, ape avəngva oga ache ikyén ibyiri ova̱ ko mi wop ishi atəm i yà ape va mma ka̱ nəm nna ma ɓən iya̱m va̱ mma ka̱ suk ka̱ ashe ìram kpa, ape aga nnəna̱n te ape arəzang nnyi va mi suk oga iya̱m ivəngva̱ utarok i ɓa i ri, te mi ɓən na, ape aga fangshat te ape mi suk ga iya̱m nna kpa ka̱ njan iya̱m, ape age kpa̱ɗing mma ape aga suk iya̱m ká̱ njan iya̱m va ta kpa, ape aga tukun